Están los arvus d'Estremáura i alogu están los arvus folasterus, que no los queremus porque la huerça delos enciendus qu'ain acontecin quandu ain pinus i ucalitus d'essus. Peru ave quántus me recuerdu; el robri, l'alcornoqui, el betu, el çaozi, el fresnu, la sequoya, l'áramu, l'aciprés, el castañal, la palmera, el mançanu, el guaperu, el cerezu, el guindu i, de contau, la higuera, ya sabis: hacha, higu i higuera.